فقدان المفاتيح أظن إن هذا الشيء أخف مرة من فقدان الهاتف، لان الجوال تبعي في الكثير من الشغل والكثير من البيانات التي احتاجها، فهذا سيكون واجد واجد ضار بشغلي، مرة مؤذي.